<hesitation> कपास टी-शर्ट बनावण री प्रक्रिया में, सबसे पहले कपास के पौधे से फसल काटी जायज़। बाद में ई कपास ने साफ करके सुखावण, अने फिर धागा में बदलण खातर मशीन में भेजा <hesitation> जावज़। धागा ने बुनाई मशीन में बुना <noise> जावे।